نحب نبقى ديما شابه ما نكبرش، نبقى في مرحلة الشباب، ما نحبش <hesitation> الشيخوخه والكبر وال- الأمراض والحاجات هاذيكا مانحبهاش، نحب نكون <hesitation> ديما <hesitation> صغيره وديما <hesitation> طرنكوشه وديما مزيانه و <hesitation> ونجم يعني نعمل <hesitation> حاجات برشا نسافر، <hesitation> نشوف العالم، <hesitation> نتعرف على برشا عباد، حاجات كيما هكا.